Alura për 'na dieta a baze dë vegetarian, che ün al e vegetarian a s'pöl mangese i öu, a s'pöl mangese ël lait, ël furmac, comuncue lon ch'al e derivà da le bestie për ten-i ën po sü la caruserìa e pöi anche li legüm, pois, verdüre ën general tüt lon che, venta cumpensé cun tüta la resta